Ñy raha raiky nisy aminy ñy tantarany Frantsy: ñy revôlision frantsay, <shushes> tamy tao sivy amby valopolo no fitonjato no arivo, añisany nañova ñy tanteraky ñy tantarany frantsa'io, arapôlitiky, aratsôsialy, manahakan'izay koa, ñy fanombohany ñy fanjakàny demokiratiky no fiovany ñy rafitsy mônariky ho lasa repôbiliky.